<noise> ŋ́gaa môi a gɛ́ɛ vúlu sãa ŋai sáma dɔnɔ da káa na nyíi kwa kàli, kàli ɓé ŋa yao ma ɣéniɛ. ŋa yao kpɔ́ kàli ma a dámaaa kpɛ́ni fêi, kàli ɓa gáai ti, núu fé zia tãi kɔ́lɔŋ kpɛ́ni fêi a tɛ̂ lɔ a núu kpáfe. Tãi támaa a núu nyíŋ, ǹyaŋ a núu nyíŋ, ŋ̀wãa a tɛ̂ gbonôi. Ǹyaŋ kwa kɛ̀ gbâlaŋ ŋá, a kɛ̀ gbâlaŋ ɓé è núu nyìŋ naa ǹyaŋ fɛ̂ɛ dí yá tíyeŋ a yai, ǹyaŋ vé lɛ́lɛ ní kú núu pɔlɔ ŋa dí mò a gɛ́ɛ kàli a núu nyíŋ, dífa yá tîyeŋ na. Ǹyaŋ gàlii a ǹúui nyiŋ, kpâlaŋ da ŋá ǹyaŋ fɛ̂ɛ dí yá tíyeŋ lai, a pâi kɛ̂i a m̀ɛni nyɔ́mɔɔ. Kpɛ́ni fêi fɛ̂ɛ kàli zôo ŋa dí zále kɛ́, ǹyaŋ zale- gàli zôo ŋai da wàla kɛ́ na, a gɛ́ɛ dí gùla maa kɛ́ a kɛ̀ a mɛni kpanaŋɔɔ ǹúui tí ma. Ǹyaŋ mɛnii nɔ́ mai ǹya ɓa, gàli zôo ŋai tãi támaa dífe <hesitation> zálei kɛ̂i da pâi kɛ́i fɛ̂ɛ í lɔ́ zálei ma. Ǹyaŋ núu kélee fîe va ŋ̀wɛ̂li é kɛ́- é- é- é- é lɔ́ gàli sálei ma. Ǹyaŋ da mò gáa a tɔ̂ŋ zále ŋai dámaa ma kàli a ǹúui tí nyìŋ, fɛ̂ɛ ǹúui é lɔ́ zálei ma. M̀ɛni ŋai a gɛ̂ kàli wɛ́li fé ma ŋa yâo kàli mai da ŋa ká tí.